Un altavós hazi'l son porque envierti señalis elétricas en ondas d'airi que poemus sentil. Drentu del altavós, ai una bobina que recebi la señal elétrica i se muevi palantri i patrás mu ligera. La bobina está enganchá a un picoruchu, que tamién se muevi i arrempuxa i tira del airi alreol, i genera brivacionis que sonin las ondas sonoras. Estas ondas viajan hata los nuestrus oíyíus i las sentimus comu son. Assina, l'altavós trasforma la lus en brivacionis que hazin que sintamus música, vozis o qualisquiá audiu.